ما بين نرجع مئة عام ونتقدم مئة عام، نرجع نتقدم مئة عام احسن لأنني راح نشوف المستقبل كيفاه تكون نشوف بالاك ان شاء الله نشوفو اخبار عن الشعب الفلسطيني ت -تفرحنا ان شاء الله، ونشوفو الأمة العربية ربما متطورة ربما بدات تتحسن ربما بداو يكونوا دوول مصنعة ونفرحو بيهم ونعودو رواد في العالم.